هو، یونان ډېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري. یو مشهور دود یې نوی کال ته د واسیلوپیتا کیک پخېدل دی. په دې دود کې، خلک د جنورۍ په اوله یوه ځانګړې کیک پخوي چې دننه یې یو سکه پټه کړي وي. کله چې کورنۍ سره کښېني او کیک پرې کوي، هر چاته یو ټوټه ورکوي. څوک چې سکه خپله کړي، باور لري چې نوی کال به ورته بختور وي.